Ore roiko familiava, mbaetɨ roikua ïru ñeereta, jaeño roikua, guarani, jare español, iru tëtäretare ïñee mbaetɨ röja, jare örëmiari vaera